Wara ku ma loan ntadi ba dou bune ngara na kari'i bune ngara na lako bune ngara na ngao, ngao wancu ku batu na nggahi lako wancu ku batu na nggahi kari'i lao ku batu nggahi kari'i ngaha na fare wara ma ngaha kasanto lako na ngaha he'i ngao rau na ngaha hi'i hi'i ngaha ba ngao <hesitation> ro lako loa di kacampo kai oha lako dima jaga au ntadi dou mbojo wancu ku tupan wara si wawi ma ka ngango au ntadi dou mbojo na mbowo ao kaiba lako di dahu kai ba wawi ngao ntadi ndai ka uma wancu ku tupan kaumu lao tari'i ta ari na lao tari'i ta ari kaum lao ta'i ta ari na lao ta'i ta ari na bade di ma tabe di tari'i kai tabe di ta'i kai ngao ku ngara na kari'i wancu ku tupa na kari'i ngawa eli subu subu dim rodun re karawi dima radu ndai lao lampa lampa dima radu ndai lao ne'e mu lao tabe aima sidi Kari'i rau wausi ra hori mu na bade di ma dula wausira lati kai waura katei mu ede kari'i wancu ku fiki na dimambali ndede pun ngao ndede pun lako ngao tabe pun rewo kaina ta uma pa dimbali kai na uma cou dou dimantadi na ndede rau pa lako taber lao kaina ta ede pa mbali kai na ta uma cou doumantadi na kari'i lako labo ngao loa di nggahi ntadi ma paling loa ro ma paling tupa kari'i ro lako ro ngao wati di loana dim eda angi wati dimai kai ba ncao ba daloan eda angi isi doho wati di nge'e kacampo kari'i ntadi ndain aka kuru lako diki ndaina aka tando uma lako rau loa di nta <hesitation> di diki aka ntadi kai ngao wati <hesitation> wati rau di pori kai diki ngao hori kandede mu wati di mai kaiba bune bune ngao rau ma ne'e si tau kai ma ne'e si tau kai kanda raun loa ne'em tau kai garanji raun loa Ngao na mai kai ba mpanggan raka ba ne'e na nika na eda si baen lako na mai kaiba mbowon wara si ma bona di ma mai kari'i na eli raka si lu'u ra mbia ai ro sidi ai tolu mbuan ntadi ake wancu ku loan ra tei si kai ede na ngawa batu kai suram pam mbei mu di ngaha mena ndede pun ngao ndede raum pa lako ndede raum pa kari'i isi doho tolu ato aura ntadin tolu mbua ake ngaha na cua ngaha ndain na beda beda ngahan bune ra nggahi ku saramban kari'i na ngaha fare na loa rau ngaha kasanto lako rau na loa ngaha hi'i kacampo labo oha ndede rau ngao loa rau ngaha hi'i campo labo oha tolu mbua ntadi ake wancu ku loa na ngao rau loa di kandadi kai dima tonggu uma aka karawo ngao wancu ku ca'u ngaha karawo wancuku ca'un coco karawo Lako rau di ma jaga aun ntadi ndai bune si wawi ma mai na loam mbowo ao na loa coco ao dima kadahu loku na da kaiha au ntadi nai kari'i rau dima jaga uma loaku dima kadahu kabebo kari'i ngaha kabebo na dahu kaib kabebo na dahu kaiba kasanto paida mai kaiba kasaki uma tolu mbua ra ntadi ake wancu ku tahon wancu ku tupan wancu ku loan surampa lembo ade mu tei tei kataho mu mbei salaho mu au di ngahan na batu wea kai ba nggahi ndede pa ngao ndede mpa lako ndede mpa kari'i